تعجبني العطلة متاع الشتا خاطر فيها أجواء ياسر محلاهم بداية راس عام سنة جديدة <hesitation> أجواء دافءة <hesitation> الشوارع كلها انوار و <hesitation> ملغري البرد ملغري اما فيها جو سبييسيال يعني العطلة متاع الشتا تحفونه عالخر